Allor secondo me 'a vit diventa chiù complicata quann s' invecchia. Da piccola comunque pensavo che a ventitrè anni avrei avuto tutto sotto controllo, un lavoro figo, una casa d' 'a mij, magari nu fidanzato serio che ti purtav 'o cafè a letto. Invece faccio comunque fatica anche a ricordare dove ho parcheggiato la macchina. Comunque quando si è piccoli <hesitation> tutt sembra più facile, 'a nonna ti cucina, c' sta mamma che t' lav 'e vestit, papà che t' port arò vuò tu. E poi quando si cresce inizi ad avere chiù chiù problem. Inizi a pensà a chell che 'a fa dint 'a jurnat, a pagà 'a bullett. 'A verè che vuò fa dint 'a nu futur tuoj. Comunque cercà un lavoro che t' piace e soprattutto che ti fa sentire valorizzata p' quello che sei. Quindi secondo me sì 'a vita diventa chiù complicata quando si invecchia. Pecchè comunque poi vedi attorno a te 'e persone che ami far fatica anche a a fare nu piatt 'e pasta. Vedi tua nonna che comunque che non fa comm 'a 'na vot, che si stanch 'e chiù, vedi tua mamma. Cu cocche rughett 'e chiù e quindi ti inizi a fa <hesitation> altri tipi di domande. Anche pecchè quando si è giovani tien 'a capa fresc, tien ati pensier. Invece quann t' faje adulto comunque c' stann 'e pensier, 'a famigl, 'e figl. 'E 'a purtà comunque 'e sord 'a cas, <hesitation> è diverso.